Araiky, telo, dimy, fito, sivy, araika ambin'ny folo, telo ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo, fito ambin'ny folo, sivy ambin'ny folo, araika amby roapolo, telo amby roapolo, dimy amby roapolo, fito amby roapolo, sivy amby roapolo, araika amby telopolo, telo amby telopolo, dimy amby telopolo, fito amby telopolo, sivy amby telopolo, araika amby efapolo.